شايفه ان اتعلم لغات اكتر و اكتسب مهارات و ثقافه اكتر و وانجح اكتر و ابقي بني ادمه <hesitation> ليا كيان و مستقبل اكتر